Tsaraiko itoy ndraiky, fa kolontsain'olo taloha tangy a tamin'ny fivoarana aha roa tangy zany ny nisian'itoy. Taloha zany ny vehivavain'ny Iran reo de tena natao zany izay tsy hitovizany amin'ny lehilahy e!tsy nisy fitovioanjo mihintsy tamin'ny lehilahy sy ny ampela ny ampela zany nahavay natao mihintsy izay nahambany andreo ary da tena anajakanjakany lehilahy ny ampela taloha da tena tsy refesimandidy zany ny ehilahy e!manooan'ny ampela